Ndwom ahorow pii na cwc hc na dza m'enyi gye ho nye "highlife" a ofir Ghana. Siantsir nye dj, meyj Ghananyi na djm ndwom yi kasa kyerj nyimpa ara yie osiandj mpanyimfo dodowara wctoow djm ndwom yi na wcka nsjm kyerj hjn fa abrabc ho nna mbrj ibesi abc wo bra a obesi wo yie, nna ckasa kyerj hjn pii.